طبعا، إذا كنت عندك أب ستور، فتح المتجر. تفتح جوجل بلاي ستور وتستخدم آيفون أو إذا عندك android. تكتب اسم البرنامج اللي تبغى تثبته في شريط البحث. تضغط على تثبيت وتنتظر إلان يكتمل التحميل. بعد ما يخلص التحميل، تضغط على فتح لاستخدام البرنامج.